Yoo ngəla digəte dijabuwa gəte hakuriyo hai muhuwan dənai muhu yedna dənai muhu yedna juru sur ngo yo nayo ngau ngə hain nirə daungə muhuwan lugu ugi dango muhuwan hain welangoga kadnigəteyo nalngə nəjakiyui ngə ngəya kota kota niyal nəlanni ngu ndə ha ngədeya hain muhu wango muhu wanja ma nau ayal boran nəmai rəgo nafagan gədoya wanəngə hənen ngə nənəmnəyo akuljarəgo lugu ngəde nal anəm ndoso gədo nəbartagə gain muhu wango hamai yedna migo nu ngo ya ngəya gafenə go nəga ma gəre nəgə mara nganu nga namagə alngu gədə gasanəga ngəla koigo nəkoi adaga hama hakuri ma dan hain muhu wango hamai yedna migo salamu alaikum